Ta waɗa e Dereeseen Salad kam, arannde heɓu cokaleeji ɗiɗoñ ko nebbam oolay. Keɓa cokaleeji ɗiɗoñ koñ Vineja, keɓa cokaleeji gootel ngeel Mustaad, Sa'a nanngaɗa reeta cokkel ɗum lanɗam, ndemboo gaata kaɗɗe maa seɗɗa, be njillindira ɗum kawta ɗum, a hawti salat maa won ɗon.